ମାନୀ ନିଯମ୍ତୁ କି ଆପକା ଡକ୍ଟର ଅପପୋଂଡ୍ମେଂଡ ନଵାପାଈ ଫୋନ କରୂଚନ ଥେ, ଆପକା କୌନ କୋହିଏ। ଏଠୀ ଜୋନେ ବେକ୍ତୀ ଡକ୍ଟର ଅପପୋଂଡ୍ମେଂଡ ନଵାପାଈ, ତାଂକା କୁଛ କୌଲ କରୁଚୀ ଏବଂଗ ସେ ଡକ୍ଟର କୋ କୌନ କୋହିଏ ତା ଭୀସର ପ୍ରସ୍ଣାରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ। ଆପକା ଡକ୍ଟର ଅପପୋଂଡ୍ମେଂଡ ନଵାପାଈ ଫୋନ କରୂଚନ ଥେ, ଆପକା କୌନ କୋହିଏ ତା ଭୀସର ପ୍ରସ୍ଣାରେ ପଚ୍ଚରା ଜାଈଚୀ।